Kondisiyoŋolu le bi jee puru, niŋ, i ye waatoo keeňaa loŋ. be, kandoo, i be a je la kandoo, i be a je la foňoo, <hesitation> walla sumayaa <noise> i ka.